<noise> Gn'afokasiky misy maro, misy vihiny maro agnatiny ao. Maka vihiny raiky ategna da hidia i bakeo. Akasoky amin'gny ilany misy souffre. I marron marron am gn' ilany akavia na am gn'ilany akavagna igny; da akasoky da miresaky gny lel'afo amin'gny vy an'afokokasoky igny zany. <noise>